Aakuluntu ayehe nenge ano omapupi ngono gaakuluntu aanene itaya vulu ayehe oku kala a kwatelamo mwaashono hatu ithana kutya opolitika. Omolwashike mbela? Shaashhi ohali ikolele nee komadhiladhilo. ano opena ngaa yamwe yena omadhiladhilo geli nawa po opena yamwe yena omadhiladhilo gaali nawa. Nenge shoka hatu ithana shoka tashi tungu nenge itaashi tungu. Onkene ito vulu oku kwatelamo aakuluntu ayehe mopolitika. Oshoka yamwe oye shishi kombinga yopolitika shoka shina oku ningwa naashono shaana oku ningwa. Natango shimwe oshikwawo sha gwedhwapo ooshono kutya ngele omuntu owe mu- amuhe ayehe omuntu nguno owemu kwatele mopolitika ndele kena sho ta etamo ano ethimbo owala a manapo lyaambono taya vulu oku kala yeli mpono eli. taya vulu okweetapo nando oku lundulula sha kwaashono tashi longwapo. Oshikwawo natango sha gwedhwapo ooshino nee kutya aagundjuka sho yeli nayo oya hala oku kala ya kwatelwa mopolitika. Ndele ngele aakuluntu ayehe oya kwatelwa mopolitika nena kapena ehala. omahala oga manwapo kaakuluntu ayehe mbono yeli mopolitika. Onkene aagundjuka itaya mono ethimbo nenge ompito nenge ehala lyawo lyoku kala mopolitika. Yo nayo oya hala okugandja uuyelele wawo. oya hala okugandja omaiuvo gawo. ngono ye wete Geli mondjila nenge taga tungu. Onkene aakuluntu ayehe itaya vulu oku kala mopolitika. Yamwe mbaa itaya vulu naya kalepo. etaya tungile kuyakwawo mboka taya vulu yuuviteko kutya opolitika otayi ti ngiini. Yo natango taya ethelemo wo aagundjuka opo ngaa ya kale yeli mumwe. Aagundjuka otaya ilongele kaakuluntu. yo aakuluntu yamwe otaya ilongele kaagundjuka. Shaashi ohaku ti kehe omuntu owuna oku ilongela kumukweni. Aagundjuka oya pumbwa mo ngaashi naana hakuti lumoho ilonga omanga kulyo elipo. Ano oya pumbwa oku ilongela kaakuluntu manga yelipo. oshoka ngele aakuluntu ayehe oyamo yo etaya ka hulako. aagundjuka otaya ka illongela koshike ngele inaya pewa nale ompito ndjono yoku ilongela kaakuluntu. Ethimbo kalyali po nenge ehala lyawo ka lyalipo lyoku ilongela kaakuluntu. oshoka aakuluntu ayehe okwali ya tulwa mopolitika. Yo inaya inaya pewa ompito ywo yoku ilonga ko oshoka kayenamo ehala nenge kaye namo ompito yasha.